Ore ngonto i kite menginauten, ngonto ya' ore ngonto mungkuma, ore ngonto i kite tu mu'ya su wawontana, musti kung kite musti kejujuran musti one ore ngonto ya' tu ya' mungkum apa te'e, buk buk buku re ngonto mokoto malaling ore ngonto i kami su kantor desa, hungkum saham ore malaling. Teto pertama-tama tetok kejujuran su organisasi ore tera jujur te tera manayun ore tera jujur, tera manayun, sep kejujuran, kejujuran su to organisasi te mayante'e te Wa wuyan yo' kawasa sei tom jujur su maya mayane te mbayan manayun percayan ni masyarakat ore jamaat, ore mangkum kupang tu organisasi ite, te kejujuran tu pertama-tama te wu apa te'e to makewe manginuaten wu kejujuran pe tu pertama-tama ore ngonto ya' to pira ki kumku te mbabayan ya' nahure na percayan ren mangase mangkumbuk mayan kaman ti'i